Mi sai pa tante coze s'la Cina, s'la cültüra cineiza, sai chë a travaiu tant, ch'a san fe custrüì tante coze diverse <hesitation> e chë a sun propi tanti ën Cina e